To mi wari mi yi Apps feere ha nder waya am, 'ko kuma' matotiringel am, mi annda bo no wariri ha nder waya am, aran ni mi annda no wariri ha waya am bo mi waawa ta naftirgo be may, so mi woggay ɗum un, ngam pat jee mi naftirta mi anndi no mi naftirta bo min ɗon waɗi downloadinng may, so mi woggay jee mi anndi nana min waɗi ta yaha bunnana am waya ko wadda nam kuujeeeji feere ha nder waya.